Bueno wätzkuy mespatät ja'kutyät wäjtzu, wätzpatä äjtyä nkopa'k ja'ku ja'kutyä pänh nkenu, por que wätzkuy ka'ntatä wätzpa äjtyä nkopak pue e mesykutyä kenpa ko'ja'mtzi'ja'mtzitä kenpa, ntatä wäko kenpa, entonce jikotaje mespa wätzkuy y mesp tambien wätzkuy ijtu myesyajpa ja'ku nyäpujtyaju awat, ja'ku nyi'me'tzyaju une, ja'ku yaju 'yawat por que todo eso puro puro es es infeccion.